A le persun-e ën Italia a i pias vardé ël calcio, sempre lon li, ënvece da nui autri ën nostri pais e va be sicürament ai bocia a i pias ël calcio, però a ie co l'hockey ch'al e 'na tradisiun ch'a së porta avanti da pi dë utanta ani, a ie 'na bela scuadra e tüta la gent a va vardé le partìe